أنا نفسي الصراحة استكشف الفضاء و المحيط بس <hesitation> لو اكتر هيبقى الفضاء لأن أنا بحب اوي النجوم و الكواكب و عايزة اعرف ايه اللي في الفضاء بقا المحيط بحسه مخيف اكتر بحس شكله كده مخيف اوي الفضاء بالنسبالي احسن